Miankina amin'le sakafo a atôanjareo isanandroisandro akeo a. Igny ahafantaranjareo hoe ty zany no hanina ara-pahasalamana tokony ohanina, na kôa hoe magnatoro anô hoe zô aby si any i hanina tokony ohanina. <noise>